Anisany fomba amapanao bavata a Turki agny zay da ny ramadant io zany ny fomba ndraza tsy azo aria amindreo agny, sady fombandraza i ro fomba nindesin'ny fivavavaha avao koa.